'A jurnat ideale? Ma 'a jurnat ideale è 'na jurnata semplice. È 'na jurnata che facilmente putess capità. 'Na jurnata ideale mia foss che 'a matin m' scet cu 'o sorris, cu 'o profum d' 'o cafè. 'A jurnata comincia con calma, adda comincià tranquillo, senza fretta. M' sveglio cu 'o sole che trase dint 'a finestra. Cu 'na bella brezza leggera, cu 'o mare, 'o profumo d' 'o cafè. Che sta dint 'a tutta 'a stanza. 'A colazione adda essere lenta. 'O cafè napulitan, comm s'adda fa. Magari 'na bella sfogliatella cavera e doje chiacchiere cu chi voglio ij. Nisciun impegno 'na cosa semplice. Sul tiemp. Tranquill. Dint 'a matinat, chiù tardi, nu bello giro a per p' 'a città. 'A nu post speciale addo m' piace a me. Aropp 'a colazione m' piace a pazzià p' Napl. A guardà 'o Vesuvio. Pur 'na bella gitarell 'a 'na parte che m' piace. 'O mare, 'a collina, nu borgo. 'A nu sentiero. Magari cu nu poc 'e musica dint 'e cuffie. Oppure pur 'a per, sul p' sent musica, 'a musica 'e sta città. Cu tutt 'e suoni ca t' contraddistinguono. 'E clacson d' 'e motorini, 'a gent che allucca. Senza nisciuna ansia, sul bellezz. 'A verè 'a bellezz d' 'a città che m'appartene. 'E poj passamm 'o pomeriggio. Aropp nu bello pranzo legger. Magari cu nu cupptiell 'e pesc, passamm 'o pomeriggio, che mi dedico a coccos ca m' fa sta buon. Nu bell progetto. Magari nu bello sport. Pecchè a me m' piace a fa 'o sport e m' piace a ji a nuotà. Quindi 'na bella vasca dint 'a piscina, m' faccio nu bell allentamento d' 'o mij. E pò magari a m' leggere nu bello libro. Io amo la lettura. M' piace a leggere nu sacc 'e libr. Soprattutto 'e gialli e 'e polizieschi. M' piace. M' piace pur 'a guardà 'na serie. Oppure banalmente 'a m'arriposà. E poj ovviamente s'accummenc 'a parlà d' 'a partita. Pecchè 'a sera dint 'a jurnata mij ideale joca 'o Napl. 'A squadra mia d' 'o core. E passamm 'a sera. 'A sera. 'A sera fosse 'o coronamento 'e sta jurnata mia ideale. Cu 'na bella tavola apparecchiata. E p' conclude 'na jurnata ideale c' vuless 'na grande pizza. 'A meglio pizza secondo me. 'A margherita fumante. Cu nu bell cornicione, bell avet avet. 'A pizza morbida. 'A mozzarella che adda essere tutt filante. 'O basilico, che è 'a cosa chiù bona ngopp 'a pizza. Adda essere fresca. S'adda sent 'o profumo d' 'o basilico. S' ci pens. Già m' ven fame. La cosa che è più bella foss 'a concludere 'a serata cu, mangiann sta pizza, cu coccun che tu ami. Tra risate e facenn 'o tifo p' 'o Napl. Il Napoli nella serata ideale tras in campo e vince. Magari cu nu bello goal all'ultimo minuto p' farci esultà a tutt quant. Accussì 'a città esplode 'e gioia assieme 'o core mij. Chest foss 'na grande conclusione 'e 'na jurnata ideale arò t' svegli cu 'o surris. T' svegl leggier e te ne vaje a durmì, a cuccà, ancora chiù cuntent 'e comm t' 'a svegliat. Cu 'na bella pancia piena e cu 'o core ancora chiù leggier 'e comm t' 'a svegliat. Chest foss 'na grandissima giornata ideale p' me.